दुख नसताना आम्ही खरे सुख मेळवांका शकतले? ताची जप साधी हो वा ना अशी न्हया। हांगा दोन नादरा दिल्या दुख नसताना सुख। सकारात्मक संवाद, स्वताची जतनाया। व्यक्तिगत वाद हांचे वरवी आम्ही सुखाची लागवड करू येता। आध्यात्मिक साधना आनी आत्मचिंतन केल्यारया सुख मेळोवूंका शकता। दुखाची पात्र वा भूमिका। दुख आम्हका सुखाची चाद ठोकणया कारणका मजा करुंक शकता। आव्हानक ठोण दिलेयर केल्यार आम्हका बळिष्ट आणि लवाचिक जावंका शकता। आमच्या स्वताच्या दुखाच्या अनुभवांतल्याना दुसरेया विषीं समनभाव आणी आपूळकी वाढूंका शकता। नियमानं सुख आणी दुख हांचो सम्बन्ध गुसापागोंडळाचे असता। आम्ही सुख मेळवापा खातीर यत्ना करुंका शकतत। पण काण्या पटलेचेरा आव्हान वा जूझूंका आमंत्रण हो जिनेंचो साईंका भाग आसूं येता।